अल्लु पकौणा भी अलग अलग तरीका छिन। यो त आसान तरिका चि अल्लू ते कुकर मां डाला, तीन सीटी बाद अल्लू उबल जंद, अच्छा से पकि जंद। येका अलावा अल्लू ते कोयला मां डाला क्वीलों का बीच डाला, कुछ देर तक तखि रौण द्यवा, तेकु स्वाद भौत अच्छू व्हंद। थोड़ी देर बाद एक तीन चार मिनट बाद, जब अल्लू पूरू कालु व्हे जलु। अल्लू ते भेर निकाला, तेका छिलका हटावा अर तेते काटी ते, तेमा मसला डाली ते आराम से खे द्यवा। बढ़ि स्वादिष्ट व्हंद।